<hesitation> nzaa aka ijɛnayɛ kpɔ̄ɔ̄ nwā ki ka taba cɛnɛ nkpā a nyɛlo tunu kuba tsan nɛ nɔ kɛ. Ava kɔ̄ n na kusrukpɛ, kin ka klɔ kusrukpɛ nwā nɔ̄, nka kpɛ na wa ka gugblɛ cwe munɔ nɛ, ki nna klɔ nɛ, kin dzi kɔ̄ nɔɔ <hesitation> kusrukpɛ mɛ kin dzi isin <hesitation> akpa a kusrukpɛ mɛ kɔ̄ bɛ nɛ, mɛ pise kpɛ naa kusrukpɛ lucɔ nɛ, amma mɛ kpɛ pɛm wisii kin nna muna. Ligini maa ka kɔ̄ pɛ kɔ̄ naa na. Nnɛ, nna kɔ̄ di gbaagbla nna wisii, nna wisii nɛ ki, nki tɔ bɛri nkɔ̄ n bɛ maa, n bɛ naa nwalo lo dɛɛ, kɔ̄ bɛ lo nkɔ̄ nna nwā, nwanɛɛ kusrukpɛ nɛ a di kɛffi bɔ. Nna kɔ̄ ndi gbaagbla ki nna nɛ, kɔ̄ gbacɔ sii nya mɛ lo, nyɛ kɔ̄ a taba zɔrɔ kusrukpɛ lo kɔ̄ kusrukpɛ nɛ, ba naa yaka minyɛ kucɔ kɔ̄ ban mɛrɛ adza agā nɛ wa. Wɔtɔɔ, kusrukpɛ wa ka di akwanga nɛ. Kpo, nna ka klɔ ɔka nɛ ida nɛ, ki asi mɛ gwara waa, kin ni ki kai kusrukpɛ wa ka a dɔrɔ kɔ̄ nna nɛ kɛ na. Kɔ̄ n kɔ̄ tɔ nka ni dāā nɛ, mɛ kpɛlɛ na cɛnɛ wa. Kiyɛ mɛ a kplɔ sii kusrukpɛ nɛ. Nri cɛnɛ sululu, dzisa kɔ̄, ki nna na gbɛ kusrukpɛ nwā kɔ̄ ban an tɔlugba kɔ̄ Ba ma cɛnɛ nɛ. Nna ki nna gbɛ kuskrukpɛ nɛ nɛ, kɔ̄ inɔ, ki inɔ aza mɛ, inɔ g kuba baku mɛ nɔ nɛ, isi giiba kuba kumɛ baku mɛ krɔ bɛ nɛ. Nna kɔ̄ krɔ agiibanɛ ma di ba nɛ, nli lukpɛ ama kan- karanta wa nɛ, lukpɛ a kusrukpɛ nɛ kɔ̄ nli cɛnɛ kaa ma, kucɔ ki ni ki icɛnɛ dɔ bɔ nɛ, ki icɛnɛ lɛ ka nɔ zwa lukpɛ mɛ luboo. Tɔ, nɔɔ ɔka ki ɛjili nɛ a yaka nɛ, kɔ̄ n naa kɔ̄ na ma dɔ, ki sululu ki anna kɔ̄ aza minyɛ dzi nɛ, ki aza mɛ bɛ dzi lukpɛ minyɛ kɔ̄ ba cɛnɛ nɛ. Nna ki aza mɛ dzi nɛ, kɔ̄ nma mijɛ, nkɔ̄ tɔ nna kɛ tinɛ. Kamin ki kpɛ na nɛ, ki ejili nɛ a kpɛ sakɛ rɔm ka ki imɛ gbiin, inɔ pise ki inɔ kpɛ yaka imɛ a ka lo wa, nwā ka na tɔ imɛ lugba ava kɔ̄ mɛ na kusrukpɛ nɛ, nkɔ̄ ka wisii? Waa ki mɛ na krusrukpɛ ba, imɛ ni izan minyɛ nɛ kuba gbakucɔ dɛ nɛ, imɛ na ma kucɔ ma hada, ma gbacici isibaa nɛ. Nkɔ̄ mɛ ma kucɔ ma gbacici isi nza minyɛ nɛ, nwā a tɔ imɛ lugba wa. Kucɔ bɔ, waa nwā ncoo, wa jii mɛ pɛ si, wa jii mɛ pɛ si kaa na, wa jii mɛ pɛ agā mudaa, dɔmin nza minyɛ nɛ iba ra ba ɔsɔ̄ kusrukpɛ muna. Soo, nna kɔ̄ nna cɛnɛ nɛ, inyɛ kɔ̄ nna ma kucɔ ma gbacici isi minyɛ nɛ. Nma kucɔ ma gbacici isi minyɛ nɛ, azaa jɔmɔɔ ma ki nini gā ka a drɔ nɛ, a fara idzi ntrɔ mɛ. Ki nini n fara ipɛɛgā, n nini n fara ipɛɛsi N nini ɔka mɛ, agribli mɛ afara ka kplɔɔva, ki ni kucɔ kɔ̄ dɔ bɔ nyɛɛ nɛ nkpɛ zan da na kuma, gaanɛ inɔ jɛm lɛ na, nna dzi cɛnɛ nɛ kɔ̄ bɛ cɛnɛ mijɛ aa kutuma nwā kɔ̄ mɛ zɔrɔ yaka minyɛ agā nɛ. Isa lɛ, nka kplɔ yakaa minyɛɛgā kukpo nwā ki nkpɛ zan, nkpɛ mɛrɛ minyɛ agā tina, nzɔrɔ kpɛlɛ jɛ kisi minyɛ kɔ̄ ba di yaka minyɛ agā nɛ tina. Kucɔ̄ nɛ, ndi ndi yaka <hesitation> minyɛ shi kɔ̄, ki zan ijɛnayɛkpɔ̄ɔ̄ nw ka nyɛlo a taba jɛnayɛ ajɛ mɛ nayɛkpɔ̄ɔ̄ taba jɛnayɛ ajɛ mɛ nayɛkpɔ̄ɔ̄ nw ki mɛ nma si mɛ ki noo a jɛ̄m kɔ̄ nma jɛ lukpɛ kutuma ka jɛm dziinya nɛ, inɔ kɛ nwanɛ ki nye nɛ yaka mijɛ kɔ̄, maa mijɛ nwanɛ, kuma nma nyɛ nɛ nyɛɛ, kuma a bɛ dzi agalo zwa zwa din. Isa lɛ nɛ, ita kɔ̄ ta swe nɛ, isi agiiba kɔ̄ dɔ zɔrɔ lɛ nɛ, ndi kɔ̄ kɛ mijɛ nɛ na wa, dɛ ki nza ni dɛ ma. Amma mijɛ nɛ kɔ̄ bɛ maa asi mɛ jɛ munɔ, kɔ̄ maa ayɛ mɛ jɛ munɔ, kɔ̄ ma trɔ mɛ jɛ munɔ, ɔsɔ̄ aklɔdzi mɛ jɛ munɔ, nnɛ isa lɛ nɛ, kɔ̄ nka bɛ li nyɛ kɔ̄ dɔ bɔ na. Kucɔ nɛ, n di cɛ nɔɔ nyɛ nɛ nko, dzamru nwā ka a tɔlugba ka yaka nzangiiba nɛ, n di cɔɔ oko. Osi a shɔ coo, kuma osi a jɛ kɔ̄ zɔrɔ ka dɛ nan ritre ritre. Gā kɔ̄ n di munɔ nza aka ayɛ kpɔ̄ɔ̄ kuba taba jɛm munɔ